e re'en kuwaj kinb'an nimenq'iij kuwaj ke' el waal wa kikananan et re'en b'ala' sino e lera' xaqara' kika'n nimenq'iij kika'n otz hcel chi' jaay y kikoj taq kadorno kikkoj feliz cumpleaños kinki'kit b'al wa re'en per wa kika'n taj kak'aw ni cumpleaño k'ot kika'an kinb'usnek cha'nem rii' xinb'aj kinchom la' re'en el tres de diciembre ni cumpleaño kinb'al re'en chel wajaaw kuwaj kinb'an ni cumpleaños kuwaj kin kinb'an celebrar b'a lola' kuwaj kipe renejeel wichb'iil kinchukun wii' kinb'an kiwaay pero ara' li qajaaw kirb'an permitir pues kinb'an wa k'olek wan k'o taj che kinb'anan xu' kintyoxij chel wajaw ke kirya' jun junaab' chek chel ni nik'aslemaal chuwach li uleew kintyoxiij chiran kinb'aj chiran tyoox chawan wajaaj xank'isa' jun junaab' chek kinmaj b'iik ni ciencuenta y ocho nijunaab' nijunaab' pues wa kika'n waal tyoox chikyan wa kika'n taj kintyoxij la' chel wajaaw k'o chila' chikyaj xu' kinchio kintyoxij jun junab' chek nik'aslemaal chuwach uleew y kuwaj nera' kika'n niculto kuwaj nera' nem pero wa k'o taj che kinb'aann xu' kintyoxij chel qajaaw kinya' tyoxb'al chiran y xa' kela' kak'aw ri q'iij ni q'iij ni cumpleaños che jun junaab' kirya' wajaaw chuwan xu' la kintyoxij kink'amwaj.